فترة العشرينات, هي الفترا المفضلا بالنسبا ليا, كانوا أحسن فترات عديت بيها, نتمني كان تقعد حياتي الكل في ال- في العمر هذا, على خاطرني نضجت فيه, وعملت فيها فلوس, وكملت قرايتي, واتخرجت ونجحت في حياتي, واخترت حاجا وحققت حلمي في الخدما اللي نكون نتمناها, وفيها سفرت, وفي الفترة هذي متعمل كان على روحك, وصحتك.